בּצְרַאחַה מכְּנִסְמְעֶש ע׳נָא וַאחֶד, כּנחב נְעַ׳יֶּר ונְג׳רב אַנְוַאע מֻכְתַלֶפ, מְרַאת כּנְכּוּן פַלְמוּד דיאל מוסיקיָא עַאדְיָה ומְרַאת כּנְמִיל לְראי ומְרַאת כּנְג׳רבּ אלְהִיפ-הופ، ולא בְקִיתִי דִימַא עלא נַפְס א-טַבַּק, אלמוסיקיָא בּחאלַה בּחאל אֶלְאַקְל כּתתמל יַענִי כּנִסְמְע עלא חְסַאב אלחַאלַה א-נַפְסִיָּה ואלמכַּאן ואלוּקְת.